Sɛ epɛ dɛ ehyehyɛ buukuu a ͻdͻͻso a, dza ͻwͻ dɛ idzi kan yɛ nye dɛ, ebɛsesaw dza ͻnnyɛ nyina efi mu dze egu nkyɛn, na epɛ dɛ etͻn a na atͻn anaa edze kyɛ so a na edze akyɛ. Iwie a, dza aka na epɛ dɛ ehyehyɛ no, ͻwͻ dɛ iyiyi ne nyina gu ekuwekuw na ema ͻyɛ asorͻtow a edze bɛhyehyɛ wo buukuu korabea hͻ. Iwie a na asesaw ne nyina edze ahyehyɛ korabea biara a epɛ dɛ buukuu kuw biara kͻ.